Fomba fikarakaragna zaridaigna. Voalohany maloha asiagna zeziky tany. Ave i tany anasiagnao zeziky igny ambolena raha. Ohatra hoe folera na hanigna na raha isankarazany. Ave io raha nambolinao take io arrosenao isan'andro. Zegny hoe asiagna rano isan'andro. Izy ave ka ohatra misy kakakakan-draha mihignana, asiagnao ody.